Hen hen la too nda̱ lokaci hen tong too kefe pa̱vel, hen nda̱ ga̱mi, tong mi shiabiu, toh hen tong too bina̱, pet yit na̱ vel too tong karanta siling yi, ɓuan siling la ƙe hen, man tim ga̱fe hen tong ɗallang ga̱yit saam yit mou, toh ga̱tong too na̱ la ɗallang ga̱ yitsaam, toh hen tong saam hoo, nde la yool la yool ɓitlin, ga̱tong lin ɓit hen tong pet, pet da̱ shinshit na̱, gama shit na̱ hen sup san, hen ɓop sake ba da̱ too bi na̱ ga̱pa̱a̱s, hen saam too saam yi, weje kefe pa̱vel, hen la saam pa̱vel, hen yool shiabiu de pet de shit sa̱ na̱, pet da̱ shinshit sa̱ na̱, hen na̱ pet, pet da̱ shinshit sa̱ na̱, hen na̱ ba gama ga̱shin shit sa̱ na̱ lat, hen sup san sup sek laa na̱, ma̱ru ma̱terrep, la ma̱ru ma̱terrep, ɓit la ɗa lin toh pet ga̱ muan pa̱ ƙallak mu, ga̱tong a mpe ga̱ ga̱me ƙa̱a̱t ɗe pue ga̱ ga̱pet yi a, tong yool na̱ hen tong muan tang la nda̱ pa̱ ƙallak de ɗe ma̱ buk da̱ ma̱ ƙallak yi mu, ga̱yool na̱ la muan tang la nda̱ pa̱ ƙallak muan da̱ ma̱shin pa̱ ƙallak men tong kat na̱ ba da̱ ma̱ɗiem pue ɓa̱ra̱a̱ mu, da̱ shin ɗiem pue ɓara̱a̱ shinshit sa̱ na̱, la shinshit sa̱ ɗi hoo toh ma̱nɗe tong ma̱n. Ƙang ɗem muk, ɗe ma̱na bi ga̱fe naan nong shin yi nda̱ g̱a̱ mu, tong sa̱sa̱ men ma̱tek ma̱twoot ma̱ƙwal la aram men yi hooo, nda̱ ma̱gurum na̱ ma̱twoot tim ga̱fe la ma̱zem tong ruu mpin ɗat, tim ga̱fe la zem ba tong bi na̱ ɗem ga̱sampe tong ƙwal la aram yi, toh la tong ƙwal la aram yi nde hen ruu bina̱ weje kerfe tsar da̱ taa too, tong taa na̱ too hen nda̱ ga̱mi tse kerfe paat mɓit pe saan lat, toh ga̱bi pe jap men lap niag nɗe nna̱ fa, muop lap niag a de ɗe ma̱terrep yi ma̱niag yi mu, ma̱twoot terrep ɗem ma̱saam bi men har tse kerfe paat, you pa̱vel pa̱ma̱, la shin muop la het pa̱ma̱ ɗe ma̱ ɗelleng yi ma̱puat, la ma̱ ɗelleng ma̱puat puat da̱ ma̱ɓuan hanga̱ɗe ma̱vuang yit men nni, ma̱tang la kalashi ma̱ɗie mɓet men mu, ma̱ɗie la kalashi mɓet men ma̱tang pe ma̱tek ma̱twoot ma̱ niag sem yi, ɗi men a ga̱ba nda̱ shit dega̱n shin a, a makaranta hok ba nɗe ta̱ a, na ma̱lap niag ɗemtei, ma̱lap niag toh, ɗem ma̱gurum men ga̱fe muop nɗe kouye tong ɓallang yi nna̱, naan eep wakaam ga̱pa̱ muop mu, muop ga̱shin bi ga̱fe tong ɗong mu, nda men ga̱mai ga̱tong ɗi, nda men ƙa njen ga̱tong ɗi tong ɓallang yi nda̱ ma̱gurum muk ɗi pueɗiel, naan gətsa dip ɗie ga̱mai ga̱fe muop nɗe tong shin yi nna̱ ɗe ga̱taa yi ɗem nƙwam. Ɗem ma̱gurum men ɗi pueɗiel ɗe bi hok ga̱ɗong yi ɗi ƙek muop, naan ga̱sa bi hok la ɗong ƙek muop ni nda muop ta̱ ma ni tong kat niag, naan lasa tong ma̱niag bi men a ndip men nni nda̱gurum tong swa wala nduniya mou, dok nduniya a de ɗe ma̱swa wala ba, a de ɗe ga̱fe tong ma̱shin bi ga̱fe tong ɗong mu, bi laɗong a men ma tong ɗa ma̱ɗong ta̱ zak yi, so hen ntong tong mɓool gwen, gwen ma̱nda eep ɗie ga̱mai la̱la la̱la tong ga̱pa̱ jap ga̱, ɗe muop ga̱ɓat dega̱ gunga tong kut ni yi mu, bishieyil a bi ga̱nliak mou, bishieyil a biga̱n nkwan mou, la ga̱ kwan bishieyil naan, tong ɗa ga̱ muen da̱ga̱ taa a nƙwapnda ɗe ga̱lap ga̱yir mmak nni, tong ga̱mang a mmak hok ɗe ga̱yir mmak yi, tong ga̱mang mmuk nda̱gurum ɗe ga̱yir yi nni wa, kwai a mmak hok ta̱ mmak yi, muop yi aas dok long niang kwap ba niang a bi mma̱ seen, toh ma̱nɗe ma̱shin ga̱ɗong yi.